وقتي في المدرسة كانت لدي تجارب كثيرة مع الأصدقاء ،والمعلمين ، تعلمت في تلك الفتره كيف إنه أكون اجتماعية، وأتعامل مع الآخرين ،وكنا نتشارك الأفكار ،ونساعد بعض في -ال- المدرسة ،والدراسة ، والتجارب اللي علمتني أهمية التعاون ،والعمل الجماعي، بعدين طورت مهاراتي في التفكير النقدي ، وحل المشكلات وفي النهاية هالأحداث خلقت ذكريات لا تنسى ،وشكلت شخصيتي ولا أزال أحتفظ بتلك الدروس القيمة.